Sun pa ün fotografo però dirìu che pös fe ën due manere: üna che la persun-a a s'büta ën poza e pöi mi cercu dë ëncuadrela, magari da la metà ën sü opüra secund mi a sarìa ancura mei fe dë fotografìe dë persun-e, ma cume a ven-u a ven-u, ën manera spuntanea